Eh allora <hesitation> ci sono tanti bei ricordi della mia infanzia, però <hesitation> chill ca m'è rimasto impress, chill ca proprio nun riesco 'a scurdà è 'na jurnata 'a casa 'e 'na mia zia che poi in realtà è 'na zia 'e papà. Era 'o frat 'e mia nonna, 'o frate gemello 'e mia nonna e stevem 'a casa soja, 'na jurnat dint 'e fest 'e Natal, mo nun m'arricord precisamente quale era 'o mument, però mi pare che era Natale, sotto Natale e stevem dint 'a tavernett 'e stu mio zio e m'arricordo, stevm tutt quant attuorn 'a sta brace che era sta specie 'e <hesitation> struttur in pietra, aperta con questo fuoco proprio al centro della stanza. E stevemo tutt quant 'a verè comm s' cucev 'a carna, comm s' facevn 'e sasicc, comm s' facevn 'e custatell, comm s' cucev 'e <hesitation> comm si chiamman chill cos là, 'e <hesitation> chella frutta ca mo nun m'arricord, non mi ricordo comm s' chiamm. <hesitation> E m'arricord ca stev pur pure mia nonna. E mia nonna <hesitation> era felice in quel momento pecchè lei purtroppo si è ammalata giovane. E quindi quello è stato uno dei momenti che mi ricordo assaje, pecchè ess stev bona, rirev insieme a nuje, c'arracuntav 'e quann ess era picirell. <hesitation> 'E scemarie ca facevn quann erano piccolini iss 'o can, chillati frat, 'e sor e c'arraccuntavan tutt sti storie attuorn a stu, a sta brace mentre mangiavan tutt quant assiem. Ed era un momento bellissimo perchè eravamo tutti <hesitation> spensierati ja, <hesitation> avevamo sicuramente le nostre vite, però eravamo piccolini, noi eravamo piccoli, i nostri genitori sicuramente <hesitation> erano <hesitation> avevano altri pensieri, però in quel momento, tutto, <hesitation> era era era tutto concentrato nel sentirci una un'unica, un unico, <hesitation> un'unica connessione ja, è stato, <hesitation> pens ca chist è uno d'è mument che m'arricord chiù assaje. Pò sicuramente ci so stati ati mument ca <hesitation> so stata in compagnia, 'e serate, però quello è uno d' 'e mumenti che m'arricord proprio assaje.